Makanan pagi yang kemarin kita makan tu biasanya pisang goreng dan pisang goreng tu paling enak setiap pagi karna pembuatannya itu gampang karna cuma di goreng dan di campur tepung apalagi pisang goreng itu ada dia pe dabu-dabu depe dabu-dabu tu cara pembuatan tu cuma gampang saja karna ada tomat lemong rica bawang mera itu paling mantap kalu pagi-pagi dan apalagi minum campur te panas te gula itu paling nikmat deng kemarin kita jaga makan makanan siang tu biasanya ikang garu rica dan ikan garu rica tu sebenarnya gampang bahan-bahannya karna semua tersedia ada di pasar kaya <hesitation> ikang lolosi itu tu dia pe campuran tomat rica bawang puti kemiri itu paling nikmat suda apalagi campur dengan nasi putih deng ta jaga biasa makan sore tu biasanya ikan kuning si kua kuning karna kua kuning tu biasanya di di buat setiap karna malam tu pi pegunungan memang dingin si karna <noise> di sana tu paling butu kua-kua jadi cara pembuatan itu seperti campur sere ikan lolosi juga ada bawang puti bawang mera untuk dibuat menjadi kua.